Ang lottery mankhe puila o no je raang manma no bank o dai nai tei nogo fawui wansuknai je abo raang abi tamo tamo khai manai. Cherrai rok ni bagwui kisa raang bak o no tonwui rwnai tei baki raang bai nog swlamnai. Borok rok no ree chum tei je nangma manwui rok pai rwnai. Aboni pore ang borok rok no khe abo bai raang ajijaknai lama kaisa swlamwui narwknai. O lama ni siming kisa kisa khe ang o raang no khatinai tei ahaikheo aani sonsar choliwui thangnai o lottery ni raang kisa manmabai no.